اول حاجة كنت هتخلص منها طبعا هي الفقر لأن الفقر <hesitation> بيعمل مشاكل كتير وبيخلق صراعات وبيخلق حروب ف لو قضينا على الفقر نقدر نحصل على حياة اجتماعية كويسة ونقدر نحصل على <hesitation> حياة مفيهاش امراض مفيهاش نزاعات مفيهاش مشاكل حياة بيحلم بيها الناس كلها